والله اقدم هواية عندي هي الرسم تعلمت من جنت صغيرة جنت اطلع الرسوم مال كارتون قصص جان بابا يجيبلنا واطلع الرسمة واكعد اقلدها شوية شوية